जब भोरप भी पोंड़ो तो तेठुके फुलुते से पोंड़ो तेठु तिमोच भौंतो आचो लागो। भोरप उबा फोटों पहाड़ु भा पोलेन मुझा पोंड़ ना। जब भी भोरप पोंड़ो तो ट्यूरिस्ट वाले आऊ गाइड।